وەڵا برا شەڵەی من جگەرەم نەکەیشەیا بەڕاسی جگەرە هەر فرە فرە کاریگەریێڤی خرابش بیەن سەرمەڤە مەسەڵەن متاڤی ڤاچی کە شەلەی